Ny fomba fikarakarako jardin regny zao, gnahy m- manamboatsy place tsara mintsiny aho de iny tena avadibadiko mintsy tany igny de asiàko zeziky. De laha vita- vita namboleko am’zay le raha namboleko igny, tondrahako am’zay izy. Lafa bakeo iny am’zay hoe mahitahita kata m- mitsiritsiry aminazy eo regny aho, de iny avaiko teo.